ان الحياة تبقى معقدة كل ما كبرنا ده مش دايما بس لو كبرنا و احنا معانا مرض و المرض ده منعنا من ان احنا نستمتع بالحياة فوقتها هتكون الحياة معقده لان احنا دايما هنبقى محتاجين مساعدة من الناس في كل أمور حياتنا لكن لو كانت صحتنا كويسة وقتها ده ممكن ميسببلناش اي مشاكل